انا افضل العيش في مدينة كبيرة لكي اتلاقى بناس جدد ومهميم يعني ويكون عندو كل واحد حكايتو لي يحكيهالك ماشي كيما مدينة صغير وتعرف كامل الناس بعضاها ويعني مكاش الجديد وانا نحب الجديد